<noise> man sdzeꞌbná lo nak lo maꞌl gana mëg, mtsiꞌgi lo dela itsuw manma lo ndzeꞌb man yu minn sdzë gic̲h̲o yu minn xta c̲h̲ët, lëꞌ man sdzaꞌlda ldonána nak biꞌch lo c̲h̲uꞌnnbed man y diꞌltse bukwaꞌ gowma diꞌltse ba giab ti gits lëd man lëd komid lëꞌ gunu dzekna tsëw lëꞌ gunu c̲h̲uꞌnn gilgidz loma.